Ia, ny tombony zen̈y izy kà anao mahay mankasitraka ndreky mahay mifaly amy raha anan̈anao zen̈y anao mety fa fa sambatra edy. Tsy voatery raha hitan'ny masonao fo zen̈y fa koa fa milamin̈y an̈atinao an̈y fa azo volan̈iny sambatra anao amy zen̈y.